आत्मविश्वास शब्द सुनते ही हुमाए दिमाग सकारात्मक ऊर्जा द्रढ़ विश्वास और अपने आप पर भरोसा अहसास होन लागत है। ये भय भावना है जो हुमे ये यकीन दिलात है के हम जो भी करन चाहत है उसे कर सकत है। आत्मविश्वास व्यक्ति के आंतरिक शक्ति को प्रतीक होत है जो न केवल उसे मुश्किल हालातन में टिके रहवे में मदद करत है। बल्कि उसे अपने सपनन को साकार करवेको सहारा देत है। आत्मविश्वास को मतलब जो नई है आप कभी गलती नई कर सकत असफल नई होन्गे। ईको मतलब जो है कि आप क्षमताओ पर भरोसा रखत हो और जानत हो कि असफलताओ जीवन को हिस्सा होत है। जो एक ऐसो गुण है जो हुमे दुसरन से अलग बनत है और हुमाई पहचान को मजबूत बनत है। जब हम आत्मविश्वास के बारे में सोचत है तो हुमे उन लोगन की छवि दिमाग में आत है। जो अपने डर को समान करत है और आंगे बढत है। चाहे वो मंच पर भाषण दीवो को डर होये किसी नई नौकरी की चुनौती होये। या जीवन की कठिन परिस्थिति होये आत्मविश्वास हुमे हर बार उठबे और अपनी पूरी ताकत के साथ लड़बे में मदद करत है। इके अलावा आत्मविश्वास को विकास हमेशा आंतरिक होत है। जो दुसरन की प्रशंसा से नई बल्कि खुद की कड़ी मेहनत, अनुभव और आत्मनिरीक्षण से आत है। आत्मविश्वास को सबसे बड़ो आधार खुद को स्वीकार करो अपनी कमजोरियन को ताकत देनो और समझबो और संतुलित करबो।